Ghogha Mal inin inamaa ghoghethu dhib yedhe inamaa khilkhilpaa dhub ghogha yaani atam iss ghoo dhoghortha ghogha wonn ithani ghogha inamaa dhib yed mafutha dhibedhi woathin isaa si lalaf fethu Lilah mafutha dhibedhi woathin dhiko akan pararethethu mafuthum dhibedhi Mal mafutani akan bisan dhikette rawothu Lilah mafutha dhibetha garr khulii malsun hinn pararru nafkakhe malsun akha dhansaa jirthaaa